اول حاجة بنصحه انه يختار وقت نوم ثابت مثلا بينام الساعة عشرة كل يوم ما تجي الساعة عشرة الا وهو نايم <hesitation> اكيد يهيأ بيئة نوم مريحة هذا يأثر في نومه يتأكد ان الغرفة مظلمة <hesitation> هادئة اذا كنا في الحر يبرد الجو اذا كنا في الشتاء يدفي <hesitation> الغرفة كذا يتجنب انه يستخدم الجوال ولا الكمبيوتر ولا التلفزيون جبل ما ينام بساعة او على الاقل بنص ساعة لان ضوء الاية الازرق يأثر على <hesitation> انتاج هرمون كذا في الجسم مدري شسمه هذا المسؤول عن النوم.